A yua chi ka’aturi yua suni kakaturi mortilu suni jii pero yua kanuu xaa yua suni chii nu ora kajatiunde nau, kasade jenade te kanuu xáá yua chii nu tu yua te tu kuu tavade in tikaa, kunide notavade in tikaa nu ín yunu nu naun kuu sua tuu nutuu martillu chii maa ku sade jenade.